Ɗume woni jikkuji keyɗiniɗi fonnu wi'ete no parrot. E nen e fulfulde yo ga men e nandiɗe genu, <noise> amma ɗi wala genuji. Parrot ta ndari ɗum <noise> hun bare fu non latindu e waɗa e bura resego e nder baleji forɗi. Baleji lobbi, e tawa ko heccini e muɗum batu fu ngo nane e wawi nyemmingo, e wodi dow ta ndari bandu muɗum ko buri yawugo fu latindo bandu muɗum fu e fecco. e wodi jikkuji keyɗiniyi ɗi nanduɗi huno fu ko holla e wawi ettugo ko ekkitina fu e wawi batugo ko nani fu e wawi batitago <hesitation>